<hesitation> kongoi mising, ako ane kyaetune <hesitation> olekile kawachii, kawachii ko <hesitation> emeno kopa <hesitation> lekeme <hesitation> lekemeet ak ak tulondok, kelanye tulondok kokikietune kyaetune olat, <hesitation> koking'aetu ko kyawendi <hesitation> sukul <hesitation> ko kyawendi sukul ole loo, ako kikilanye tulondok <hesitation> eng' yikyataune sukul akoi likyait eng' sukul ing' olatok ko ki kilanye lekemook kependi sukul aii, kita ake kora nikikiae kokikipatishe, kikipatishe ako kikaran kapatishet as, amu kimaking'uruchi, kikitononi matulwet ipak, ii pati tulwet kap itononi akin kikikole makandek akekole peek, akekole akekole piasiik akekole akekole kundek, ko olatok likyaetune ako ki kikaran, kikipaipachini amu ki eng mining' ingdo, <hesitation> kaek nguno ko kokoroom kitikin amu tulondok, kongoi mising, <hesitation> kii kikorom kitikin kenyor <hesitation> rapishek chotok chepo sukul ko kikikorom amu ki- kiu- kiuui sape kiuui. Ki uui sapeet petushek chotok, <hesitation> king'ependi sukul kokimokomi kweinik, kikityeche keldo akoi sukul, ako ang'ot king'ealun kweiyot ko i- ilochi kweyot ya kipendi ya kipendi pan olelo, ana ko ya kipendi kanisa, anan ko ya kipendi <hesitation> tukun alak chemo sukul, sukul kikipendi ak keldo <hesitation> ngoroik ap sukul kora ko ki kikorom kitikin amu kingoroik ki ki ng'okerer ko ki ipkekine, ma mapkeale ake ne nekaran, ki kinakini notok, kinakini itesetai iwendi sukul, tap ilachi <hesitation> shatiit ne kakokerer, swetet <hesitation> aya kikokerer keuut, ko amu kimoko ki- kiuu sapeet ako ki ki uy sekenyor siling, kokimoko kim- ki- ki- kimoko kimoko nyum yum inyoru ngoroik choto cha- cha chakatepi kotililitu, kokilachi kilachi chotok aki akiwe sukul <hesitation> kita ake kora koki ang'ot ingoroik chepa atkan tukul, chepa sapet atkan tukul kokikorom, king'itinye ngoroik aeng' koki mokorio ii mokorio ii mokorio ko kikorom kapsa, kongoi.